Ma kontaan, <noise> cere bu ñuy wax pël yi di wax, pë- cere bi ñuy wax soyna, kooku bu jigéenu pël yi ñoo koy liggéey ak meewu nag, kooku de bu ma lekkee subateel damay kontaan, mun naa toog ba six du ma a- du ma añ sax. Bu ma ko reeree danaa yeewu suma biir bi mu fees, du ma so- def dara. A part loolu daal bu ma amee yàpp xar, yàpp bëy <noise> danaa ko lekk de <noise> sipo lekk bu baax la. <noise> Yàpp daal ci la bokk, yàpp <noise> ci la bokk te yàpp dafa seer, yàpp moom dafa seer, loo xam ne seer na seer na waaye moom daal loolu moo joxe meew ma jënd ko. Waaw parce que xam naa vitamine bi nekk si meew, meew moom dama ko dee lekk, mandrine dama ko dee lekk, oraas dama ko dee lekk. <noise> Lekk yu seeree boo amee danaa ko jënd waaye du toujours de, waaye nag saa yu ma amee xaalis dama ko dee jënd <noise> bañ naa ko ba maa ngi am fii ñaata taatu banaana ñaari taatu banaana <noise> am naa fi ñaari mango, am naa fi.